<hesitation> Sy ara-dalana le manjanaka planeta hafa satria anao matoa nataon-janahary hoe takeo anao de akeo zany mahasarasara anao fa amy planeta hafa ankagny koa misy olona napetrak'i Zanahary koa akagny zareo koa manasarasara planeta apanja ankagny.